Eeeiii Owura, akͻaba. Emi na mowͻ ha. Hɛn apapa fie na aba no. Ebɛn hɛn na pͻtsee na epɛ. Aha dze eba ha na ennya hɛn a epɛ no bi a, nna ͻkyerɛ dɛ ammba fie ha. Hɛn a ͻwͻ ha nyinara yɛ apapa. Ne nyinara yɛ dza w'asͻ ahwɛ, yehu dɛ ͻyɛ apapa ntsi sɛ etͻ a nntow wo sika nnkyenee koraa. Efie ha hɛn dze, ͻyɛ bea a eba a eba a nna ͻkyerɛ dɛ ewͻ wo sika no ho mfaso yie paa.